إذا رجعت ألف سنة للوراء أول شي بحاول أفهم الوضع حواليني، وين أنام وشلون الناس يعيشون؟ لإن الحياة بتكون مختلفة تماما، يعني أول شي أتعلم لغتهم وطريقة تعاملهم عشان ما أكون غريب عليهم، بعدين بأستغل المعلومات اللي عندي من المستقبل، مثلا إذا شفت أحد مريض ممكن أعطية نصايح يستفيد منها مثلا لغسل الأيدي أو تنظيف الجروح.